Este njakuu iin kóo, chí njakuu iyó inan kuiko kuini ni kóo kuu kóo ñóo chi njakuanua, ni'i kaxande tiempo nga tevitna chinen kóo, kóo njan kuu plastico yó té este kanunjan kikuayu ko'ó njanikua xhina'a katuu nuchixni mejor kakuna kóo kuu yuxvixna tiche nuu ko'o pero mas xundaka konanja chindeyo njané nenja tavi yachité kanjana tiyó tité nio pero manda chi kunga ko'ó yón.